أول شيء بتجيب ماء بتحطوه بوعاء وبتحطه في النار لمن يغلي، وبعدين بتحطه البيض بتحطوهم بهدوء عشان ما ينكسروا، بتخلي الوقت ما بين أربع إلى ست دقايق، وإذا تبغاه يكون ناضج للأخير بتخليه ما بين تسع إلي اتناشر دقيقة، بتوقف ال الطهي، بعد الوقت ده بتنقل البيض لوعاء بارد، بعدين بتخليه لمن يبرد وبتبدأ بتكشره وبالعافية.